Alura tra i can a i sun chi li pi cit, chi li pi grand, a i n'a ie dë tüte le rase e oviament al e pa ca siu tüti amichevui a la stesa manera, a ie cui li ch'a van pi d'acordi cun i can gros e cui li ch'a van pi d'acordi con i can cit, ün pi gros magari a pöl fe la guera a cul pi cit e viceversa, a dipend ën poch da cum a së sentu ën cul mument li